Izy koà andeha agnaty ala mandeha tongotro, mila miomagna mi-mividy raha tokony hoentigna agnaty ala satria mety tsy ahita mpivarotro tsisy tanagna aminje, de mila miomagna akô amina resaky kekitry bibibiby jiaby miaraka amin'ny akanjo andeha atô tsy mbô tsy havesatra loatra akao, mila mitôndra rano sy satroko sy ny karazany.